ஒரு வினிகிரெட்டுடன் ஆரம்பிக்கலாம். இவை அனைத்து ஆடைகளிலும் லேசானவை. எளிமையான அளவில் அவை எண்ணெய் உப்பு மற்றும் மிளகு சேர்த்து துடைக்கப்படும் அமிலம் எலுமிச்சை, எலுமிச்சை, வினிகர் போன்றவை